Tex yë jo'ot këkpë yë ëch jedun mëdë je'e tëkëk akontukpyë a'ax jedun nënëmbyë yëch jedun mëdë koch xëjk padakyë mëdë t'sëdyutë y mëdë ni'iy y mëdë pentex a'ax dun mëdëy ahora yë jo'ot këkpë jëch jedun nyaj tunëp koch yë wal pajkanë ka'ay, tseëy kanë ka'ay, yë penbë yëch jedun nyaj kayëp ko'o a'ax jedun padakëp ko'o t'sëdyut wa'atëp.